نتمنى نكون حققت أهدافي المهنيا والشخصيا, نحب نكون في وضعيا مستقرا, في خدمتي, ونكون كملت قرايتي واتخخرجت, وفرحت وفرحت عايلتي, وربما يكون في منصب خدمتي أكبر, وإلا في مجال مختلف يلهمني, المهم نكون فرحان وراضي بخدمتي, ننجم نكون قد سافرت البلدان اللي كنت بتمنى نسافر لهم, ونطب حالهم باش نمشيلهم.